Insya allah umur pnjang naau durian emhuali uhuti ularei hutu ihularei auharus bertahan, bartahan tutu durian ulin tutu durian nemulahu aulou aulousi huoluutulua huoluututolo abire abisare kalo dokalu dodoli, kalu dodoli lamala usilen ahuwela niusi imusine kalu kalu uleta sali lua amia potun salimkalo iesa potunuma akalo lua tutun potitolo akalo luta itolo baru lahurali, <hesitation> lapurulite lahurali barumulai lahula tapistaka adahua dodol hua kinau atapar takinati baru alutunisa baruasairi auhalamalahan nimosari turikimenia luturijadi rikimenia malusia lahuorii dodol kinahu numa dodol kihatan asairi, tudodol auleki kalomalusia lipula kahuloi <hesitation> amdodolam kalo aualin namtati kopiam lalan salalan apalgi tatii luin tati kopilebaru rasa lalan dodulam durianam lipungsi, siam umapamanya hainsya allah umur panjang dodoli asai rumala harupu mori elalili harukalo durian amoihati amui apisai heua haloi atamba apisa haleu terus tujuan haula dodol lukinahun dodol liasai dodol tapalu asai roli aulea lasau hulan totoli kilolua maisi utati tolo. Elali dodol aulea dodoli atapalu dodol kinahun sudurian nam poto poton laream bisa ialidurian akori isaati ikulan taukolaki <hesitation> pokonya durianam nipunsi hahoun hulan tahu dodoli hulantau kolaki tarus ihaisuni ilahui ipobor aisuni utauiali husunya tau husustau ialiam houn durianamni pungsi hamhoun dodul ori aulea, dodollikinahun dodolatapalu turus kalomemang tutu durianam hule amusti aropu aropumi lesa haruma huleri au rea auhulaisai baru hureli apan limamala koasi aureali insyaallah kalumai lahuoin taelalikepin nahun tarihuidup am tutujuan natapasiam tarusuri itahan untotohulansai adakala kalo durian houn tahan totomai ihulan ilesilesi, tujuan tauhuladodol ame <hesitation> terus iroput alahan <noise> durian imori dodol malahan ihurea iseumala nimusisa am ahuoi ihaen amori ehem letaun tau dapati rahmat leya uitan mulaman tau iyali terus kalomemang ijin allah istirahat idiriam hamtungu tungu musim holuam leu musim durianhale kalomemang insyaallah ya. Inualn talu muse harus isulali dodol linuma siam tahu siam nidurin nipungsiam houn insya allah jadi doduliam macam macam dodoli, dodoli aulea amoi iyahulan bermacam macam dodolihoun kinahu dodoli kinahi hatapalu tati kinati barula sai lasaiti timenia huedodol aulea lokinahun lahuoi dodoli atapalu lahuoin allah kalo alangan nikoa yaalahuaripeeti yaaeya tahu iali.